په بازارونو کې معاملې کول یو دودیز مهارت دی چې ډېر خلک یې کاروي. کله چې څوک یوه توکي اخلي، هڅه کوي چې د هغې لپاره تخفیف یا ښه قیمت ترلاسه کړي. د دې لپاره، مشتری باید له پلورونکي سره خبرې اترې وکړي. مهمه ده چې مشتری خپل هدف او بودیجه وښيي. پلورونکی هم هڅه کوي چې توکی په ښه ډول تشریح کړي.